Jue ëch da yëdun biwëp yë uk tykyëxpë, yë uk jue yë mëdyak mëbëp në ko'o yë mojëp o në ko'o yë nëmap nëxpë yë wi'intum kyo'onay o pë kaj tyam yë awanëp pë ji'im bi'i naj tëkyöbë minë myet's, pues padyë ëch nat'sokëp yë uk.